Sɛ mepɛ dɛ meyɛ "fruit salad"a mɛpɛ nduadzewa, atosodze ahorow a mepɛ. Sɛ ekutu na mepɛ a mɔ-mɔtɔ, ebi a brɛfɛr, <hesitation> anamuna, dza mepɛ no, mewie a na mahohoor dodow a, "fruit" dodow a minyae no ho. Ntsi mahohoor ho ewie no nna afei de, sɛ ma ɔwɔ dɛ mesenseen ho mɛsensen, ma ɔwɔ de mepaapaa mu mɛpaapae, na menya edziban no a ɔwɔ mu no. Mepɛ biibi tse dɛ anamuna a meyiyi no mu kɔkɔɔ ne nyinaa, edziban no na metwitwa ne mu nketsenketse, mɔhwɛ dɛ ma ɔyɛ dzen paa wɔ mu no bɛyɛ nketewa asen, kakra a asen ma ɔgow no. Mewie na maka afora nna anye n', mayɛ mo."fruit salad" ewie.